Yaani won aka dhufufa woo atamm ufuraaa (doo iiii) thibathi atammi uffuraa ijejifthaa ininn sii hinsumbuini won dhura akaa yaani kienyeji jiraa aminen hadhaanen tha sipitalinen hinjirthii thaa issan wolanen dhub hadhan worran thaa kienyeji won aka hindimua faa tangawizi jidhaa faa wonn akhanathan tumetha ama limau faa aminee hadhanen hinjirthii hadhaa isaa tha dhufufa won Kaa colcapsiii flugoni delco faa won akhanathan ufurah thibithaa